Душанбе оғози ҳафта ва вақти баргаштан ба кору таҳсил аст. Он ба ман бо субҳҳои серодам ва нақшаҳои нав мрнанд мешавад. Ин рӯз каме душвор, вале пурмасъулият аст. Ман душанберо ҳамчун имкони нав барои беҳтар шудан мебинам. Гарчанде ки вазнин аст, он қадами аввал ба сӯи ҳадафҳост.